Epɛ dɛ iwie wo nd- wo da wɔ enyiggye mu a <hesitation> na a nye dɛ ɔno so mususu dɛ nkyɛ ewɔ sene bi a botu- ɔyɛ fɛw a botum ahwɛ a botum ahwɛ, eguar <noise> da wo mpa m' apɛ dɔkɔdɔkɔ dze bi kakra dze esi wo nkyɛn. Ehwɛ na etwe nom kakra etwe nom kakra annyɛ dɛm dze a <noise> ɛno mosusu dɛ ebɛpɛ buukuu bi akenkan bohu dɛ ekenkaan wie aa eda hɔ a na nda mpo afa wo ewɔ aber a nnhu ntsi ɛno nye kwan a mususu dɛ ibotum ewie wo da.